Рӯзе як донишманд бо номи профессор Юсуф забони рамзии радиоиро кашф кард, ки бо он метавонист бо махлуқоти кайҳонӣ тамос гирад. Пас аз чанд ҳафтаи ирсоли паёмҳо, ӯ ҷавоб гирифт, Ӯ онро тарҷума кард ва фаҳмид, ки ин махлуқот сулҳҷӯ ва доноянд. Онҳо хоҳиш доштанд, ки дониш мубодила кунанд. Юсуф робитаро пинҳонӣ нигоҳ дошт, то онро барои некии инсоният истифода барад.